O martedì pe mi a l'é unna giornâ importante perché pòrto mæ figgia à allenamento de atletica e o martedì dòppo depoîdirnâ, o martedì depoîdirnâ, o l'é eh un tempo molto bello e molto importante perché veddo mæ figgia ch'a ghe piaxe l'atletica e a se esprimme pròpio comm'a l'é co-a corsa e con tante atre discipliñe che â fan stâ contenta. Perciò pe mi o martedì o l'é unna giornâ da stâ contenti.